Nyaku ekibale matane tanem bunga nenaan bunga madambo bunga bintang mas ciapa ngele-ngele kengkus burung tii selalu mateka witum poon tii poon bunga tii yo secat tumumpa ai burung ti kokiman wusamendol lakou <hesitation> dukut-dukut nopera motipa sendonawdalako wituu witu u bunga tiin motu kumpulen namowitu tupangole ngoleken gututupa kumpul-kumpul len pakuwurnamo kumpul ti kuwu a tupakunamowituun <hesitation> dukut-dukut pera a maka ano angenitusia jamekisinamenonako ulang tu <hesitation> anonakesi nabitu a abis nangeni tusia a lekeng ku mus burung titanca demoma endoru emoma endukut pera le tiba-tiba abis nangeni tusia Na nonden ana na nomaa tedumo a jadi ungsarang tei pakuuna untu pateduana a abis nitu lekengku serinte mapengeleks-pengeleks burung untu <hesitation> melek u pateduana tiin me'nose burung koki-koki yani tuu tampanera tii nituyong pasi wanera u dukut-dukut paprut tenera tii untu <hesitation> pasi wanera untuk pa'tedua wanera